Si mi truvassi dintra na ìsula di sulu e pi riturnari a la casa avissi a passari l’ocèanu cu na varca a vela, chiddu ca facissi prima di tuttu è tagghiari na pocu di àrvuli cu lu zuccu siccu e longu, di manera ca, iuncènnuli a la varca, mi ajutàssiru a stabilizalla ed evitari ca la stissa accappotta cu l'undi. Poi mi cugghissi na pocu di frutti pi purtarimilli cu mia nni la varca e manciarimilli quannu mi spercia.